ഇഥ യാന് മോബിലേ ഥുവനഗ ഫസ്ത് മൈല് അനു ഥുവ്പേ। ദയ പന്ദ യാന് ജോബ് ത്ര്യ് മല്ഥന്ദുലേ അന്ഛ അഥു। യാനു ദൈല്യ് ഥുവ്പേ മൈല്സ് ദദ ബതിന് ദദ അനു। ഓപ്പോര്തുനിത്യ് ഉന്ദ യന ചര്രിഏര് ബുഇല്ദ് മല്പരഗ്। ഉ അന്ദല അച്ചേപ്ത് മല്ഥധേര ഇതി ദദ ഉന്ദു ദദ। അന്ദല രേകുഇരേമേന്ത്സ് ഉന്ദ അന്ഛ യാനു സോ ദൈല്യ്। യാന് ഓന് മല്പുനഗ ഥുവന് ദിപ്വേ ഐകേ ലിമിതുന്ദി। ജി യാന് മോബിലേ ഉസേ മല്പുനഗ പോര ഥുവന്। ദിപ്വേ ദയ പന്ദ ഥുവന് ദിപ്തേന്ദ ഇന്കു ഉപ്। ദൈല്യ് ലിവേ ഉപ്ദതേ തികുന്ദു ദദ ഉന്ദു യാന് ദദ। ഥുവോലി യാന് ഇമ്മേദിഅതേ രേഅച്തിഓന് കോരോലി।